Holland ni hamɓe ma ɓe woni bana Mexico, bana Indonesia hamɓe ma ɓe ɗon mari ba himɓe Australia ɓe ɗo woma sosai ɗon ha nder al'adaji maɓɓe gamarli, watugo kare, nyamgo nyamdu, bo ɓe ɗon vinda ɗereji sosai, ɓe ɗo mari yimoɓe sosai be vindoɓe ɗereji, hanjum un ɓe andiri ɓe be mai.